अपणा खाणों थाली मां हमुन अनाज कमण्यें ज्वोंड़। आजकल त सरकार भी ब्वोनि कि म्वोटू अनाज ज्यादा से ज्यादा अपणां खाणों कि थाली मां रौखा। किलेकि येते खाली सरकार ही ना बल्कि पूरा विश्व मां चि या बात चलणी। येमा जन ज्वार ति, बाजरा चि, क्वोदू चि कंगनी चि, यू कुट्टू ब्वोलदन, त यि सब म्वोटा अनाजे फसल छिन। त यूंते ज्यादा से ज्यादा अपरा आप खाणों मां शामिल करला, अपणा बच्चों का खाणों में शामिल करला, स्वो भौत ज्यादा ताकतवर और भौत ज्यादा तंदुरुस्त ह्वोलि चीज।